Atsiwan ayama in <noise> yarebarun marusi mundai yarenuwa garnaji vuna memeni munradima hiyusiti tindaya mtlamado wasi mimar yati tiji yarenama gar na ti yare na memeni ata tsirusu kuma sukwaba bamimarusi bafimarusa ayarahonima tindayake mimar tinatatlin ka kaminima buwakata yarahonima harbuwaka tuwama min conaki yarenamaka ji vuna memeni to atatsira tiji bamimarusa yama mukwa tiji hausa to bayanti huma atatida titi yarena simbina badakoyahu fada girahu aminaka ranta wanki nati simbina to ammada namaka tiji badiradukunama dakemi har conakin miga tadima kokari midagir a wutliminima midagira wutliminima datlatlin innati. Mii adare burama ayinsi mizuyamau harni migata digusi innani wutliminina to yinsi kwaburaka buyan mibamasai wutliminima tavunahi inna digah yusi tlima adinagam kokari badegirawutliminitlim harmikwa wane miyemara wankaka tlima kwakwi ya gam wankaka to timamusi piyu amma zukadimaki fama digawatliminihu famagiratlinu to jibuwai vuna memenika dimusai amma matanda tadigusi inna milnnna watleminima to kwaburama yinsika timamusu harbahiwi lokoci amaramara washashan waji shaura shan subama bama. Yarenatlin amatasai to amma midai yinsi burmaburai mizumanamau harnikakim midata dizusi to bayan mibamasaima to wutlimini ma bi tavunaki inna digahi yusi to mitiji vare garna atira ma to sukwa pa ti hausa nakaka yare cirena kabaramomu wilokacima mikatlama diga vuna memenika to har saboda nina innodigaka vunawiyasibu fakwa tlafadiga fazai hausa dahai saboda nina innasuwai to midai adukuna tiyare n memeni taji yare garna adunama tinyake mimaryati migaje yarahonima gaje yarahonma inna kakanunima.